Iah raha miboroso nify, mampiasa raha roy samby hafa: alaiko e colgate da rarahako karibonetra kely ambony eo da afangaroko de miboroso nify a fa ao agnatine ray minitra eo, na magnosam-bava aho refa avy eo da, vita.